Ininchi nale kua'a tia'a, tia'a chinana, <hesitation> kua'a kēē aju, te kaaso taka ñayivi ve'eso, tia'a chinana kue'e, kua'a te kee nuu té i'ni, modo ye na kaa taka ñayivi ve'e, kua'a vetuka kua'a tia'a chinana, te kua'a chikitu te kaaso tuku, lujua ni kuu lujua costumbreso ñuuso á.